<hesitation> este ldeybi ekeꞌzeꞌe kon lo kwangdo este shin ilani gawꞌ iwanani kon ro- rroz kon este droabenaꞌzə daa yoo gawꞌ gawꞌ, este shinꞌilaꞌa este byekə yaaxkə este.